Inan ɗom mi byét ka̱kul awàlang va̱ n ya ishi mi kà̱ nnəm inok nga̱ɓa̱n nnap nlà inan ta̱, n təm n yà ka̱ ta̱ ka̱t, ka̱ nyà kà̱ ntəm ka̱ jot, à má mà wor mi, n wóng te nya awór na pa, n nyi unəm va̱ wór mi ka̱t. Á ɗak mi rak n là pa̱ te onəm mà yíl ta̱ ki ìtarok ta̱ mma ya oza̱ ka̱t kang ma mwo mi ro, á nak te n ɗer ishi mi te n là pa̱ nɗom inan. Ká̱ yà pa̱ nɗom inan ka̱t te ká̱ n yà, ká̱ yà pa̱ nɗom inan ka̱t te ká̱ n yà nyà ka̱ she inok va̱ ta̱ mma mi kà̱ nnənəm ka̱t. Nɗom inan na nak kang <noise> nɗom inan na nak kang n yà ka̱ she inok va̱ ta̱ mma mi ka̱ nnənəm ká̱ nda va̱ ta̱. N ɗingchi ka̱kul m ɓa m ɓan inənok te á nəm á mi la unəm ro yà ka̱t wa njem, m ɓan inok te n dər atak pa̱ kpa te n là pa̱ mma mi uda kpa nnyi kang à n yà ka̱ she apir inok ta̱ mma kà̱ nnənəm yà, ká̱ yà pa̱ ichumchum áponzhinan ka̱t te mma mi de ka̱ she iya̱m kəri yà, a má ka̱ tak nɗom inan te n ɗingchi ka̱kul pa̱ n yà ka̱ she onəm va̱ kà̱ nnəm inok va̱ ta̱. N ɗingchi kpa asa̱wò va̱ m ɓa n ya ishi mi ko, mma mi kà̱ nnənəm te, inan ka̱ nka̱mshi mi kà̱ nkara ngga nɗráng ro nvəngva na n nyi ka̱t. Ka̱kul pa̱ n təm te n nyi pa̱ iya̱m ro na yà mma kà̱ nnəm wanta̱ ka̱t, à má inan ka̱mshi mi, ń da va̱ ta̱ kpa n ya awor te n là pa̱ unəm ga mpyàl mi wor ka̱ iza̱ yà, te là á mi pa̱ inok na ta̱ mɓa <hesitation> na ɓa má nəm, te n là pa̱ kai, i mak ka̱ mma mi ro mma mi na ta̱ kpa uda kpa nnyi kang à, ma le mi wor mi ka̱ iva̱ ta̱ ka̱ɗiɗi yà. N ɗəngchi ka̱kul pa̱ n yà ka̱ she onəm wa ovəng ta̱ kpa, mma mi ka̱ nlà nnap ta̱, n ɗəng kpa ki ìlum ìga nda ta̱ ka̱kul pa̱ oro ma yà pa̱ makmak kà̱ nɗak pa̱ ova̱ ká̱ yà wanta̱, mma ká̱ wor oza̱ ka̱ she inok wa nva̱ ta̱, te ma ya ova̱ ya asa̱lwu va̱ ta ka̱t, má n yà ishi mi ma wor mi ka̱ shishe kpa̱, te mi là pa̱ n ɗəngchi ka̱kul pa̱ oro ma kà̱ mmwo inok pa̱ na ó ya ó nem, ovəngva̱ mà i lung igi mwo ká̱ mbwai, à má oza̱ kà̱ n yiya yiya ka̱t. Oro i mwa mbwai izún pa̱ ipəchìng ranggo à má <hesitation> awàlàng i ma i chú te mí ɓa mí na inok ta ôza̱ ka̱t. Te iji mi n ram mbwai ko ka̱t, n ga n wór unəm ro ko ka̱t, n ga n ɓup unəm ro ko ka̱t, n ɓup pa̱ iza̱ má kà̱ nnem sang yà ka̱t, à má ka̱kul mma̱n nɗom inan à yíl ka̱ pal ishi mi na nak te, n ya ishi mi ka̱ she inok va̱ ta̱ mma mi ka̱ nnənəm te n là n ɗəngchi ûponzhinan. Mi là pa̱ inan ɗom mi pa ji uda nggo ji. Ka̱kul inok va̱ mma mi ka̱ nnənəm te, inok ivəngva pa̱ á na ashep ûponzhinan, á ngga mpyal ḿbin, á ngga mpyal îtarok, á ngga mpyal ônəm ovəngva̱ mà, oma nyi nlà achu ká̱ nlilirlilir chit ka̱t, ka̱kul pa̱ á yà ka̱la̱p ka̱t pa̱ unəm á ɗyáng nlìr iya̱m ká̱ achu wò, unəm á ɗyáng nlà nnap ká̱ achu wò te á ka̱la̱p ka̱t ka̱kul oro ma yà uro te á nyi nləlaləla nyi, à má uza̱ i lìr ka̱t, uro te, ililir, i ya mi lir te, i kukúng à má i iyà i kpa ìpipir pa̱ má lir ta̱ yà ka̱t. Ka̱ma achu ta te aji na na kpa, à má káp ka̱ nna te uza̱ nyi pa̱ iza̱ má ka̱ nləlaləla yà ka̱t. Uro te kà̱ nɗom pa̱ ko yiya pa̱ ò iyà ò là à má uza̱ yà uza̱ iyà uza̱ i là ka̱t ka̱kul pa̱ <hesitation> uro te ishi à ɗək ká̱ na ka̱ nkpa ìpipir. Uro te unəm va pa̱ á ɗyáng á na, na uza̱ á nyi na za̱ á kpa ìpipir uza̱ á yà á ya ka̱t. Nɗəngchi ûponzhinan kpa ka̱kul pa̱ ká̱ nda ta̱ n là pa̱ inan yà ɗom mi ji ka̱kul pa̱ oro ma ra ka̱she awap à má ma mi na n yà ki irírì te nɗom inan na ta kpa ka̱pal ishi mi na nak ká̱ nda ta̱ te- te na n yà ki irírì á <hesitation> nɗom inan kpa ka̱ pal ishi mi ka na mma mi ka̱ ntəm nlà nnap va̱ ta̱ mma mi ka̱ la̱lala̱la te, n chal pa̱ inan á ka̱mshi mi na nɗom va̱ ta á yà ûda nggo kpa n̂da va̱ uva a wong pa̱ ô təm wa njem nà te- te- te- te má wór na te á mul na mul <hesitation> ka̱ mɓa awor va̱ ta. Te mi ɗəngchi byét ka̱ nkukurkukur te mi là pa̱ inan ma̱n mma mi na ji, inan ɗom mma mi na ji kang à chal à nak mi pa̱ n yà uzəngtəng ka̱ she inok va̱ ta̱ te mi chal pa̱ inan á ka̱mshi ûda nggo awàlang va̱ a yíl á.